Mee a ka moo, mooyaa faliŋ noo le. Parisiko moo ka moo nikinndi mooyaa la le. Moolu i ka moo nikinndi mooyaa la le. Prisiko moo doolu ka tara keeriŋ ne i maŋ, i maŋ mooyaa loŋ bari niŋ i ye i nikinndi, i ka i la mooyaa falinndi noo le.